Omena <hesitation> fiofanana sahaza ny mpampianatra. Dia ampianarina hifankatia ny ankizy samy ankizy. Ka ampianarina azy fa soa ho azy ireo no tadiavina any am-pianarana